أفضل طريقة لبدء يومي تكون بالقعدة مبجر وأخ-أخذ لحظة للتفكير في الأشياء اللي أنا ممتنة ليها. بعدين، أحب أبدأ يومي بفطور صحي ومغذي، مثل الشوفان أو الفواكه. ممارسة بعض التمارين الخفيفة أو اليوغا تساعدني على تنشيط جسمي وعقلي. وأخيرًا، أخذ وقت للتخطيط لليوم وتحديد الأولويات يساعدني على البقاء منظمة ومنتجة.